Yalla mare fuji me ɗem marru e ɗi ekkito to goɗɗi naa nyallo <noise> e ekkito to e ɗun waɗa Ko njaweten famu ngoni ngerfugal e sauro mun ɗun na ngerfugal e shobbi mun a tawa, ko inna on kollata fuf to shoffol kol ummake eɗi taago e shuffitaago, e fukkani e ekkitinto. <noise> Mare fuji meɗem ɗi kosha goo a tawan nagge e ɓiɗɗo muɗum kanun ma nagge e lanyol mu ɗum kadim ma, <noise> e nanni dabbaji meɗem ɗi giɗele muɗum ɗi nyitse muɗum non umminon kamma e mere fuji e kkiton